Yani shimpireneni dib yette ishin min ishia ama won ak sapalua tuutu min ishia yani aina buyyoa birri wot gurani muk jal neqanii akinin lafin bun dum min kan woakasin ijaranii mu wot dabbani muk aina aina yani qol aina aina ka muka wot dabbani kanan yani min ijaretti ishin dib yette yani min kan bere yani dametti fa cholle irr kayanii duub akan wot dabbani ijaretti.